Aan sén alohul buroŋol; nang alé nang abak jaraam atiiŋ éwato écé siin aloob ho maré anafaan babaj miin ujumé urooŋ imbi buroŋoom bulohulo anusaan añohoom ho bémiir arok kahi maré nalohulo lohulo anafaan yo écilmé éni ufaak gabaak jaraam uling wanja ukaan mé fuléhéhi mat ukan wo aw banafané marok nuliling maré aw anafaan békaan bakané bara gunafaan bajak mé bajagut mé bara fuléhé bo ubiit bo ékaan balingéri do doomé aan hababak nalohulo békaan majagé.